בַּאש תְּנַקֵּה לְפְּרָן, אוּלָּא חַוָּאגָה, חֵ'ד זְ'אַע שְּבָאקִין, חַלַּט בִּקְרְבוֹנָאט סוֹדָה עִם שְּוִיָּה לִמָּא עַד שֶׁיְּוֹלֵי עֲגִינָה, וְדַהֵן בִּיהָ זְ'אַע לְגְ'וָאנֶב דִּי לְפְּרָן מֵן דָּאחְל, בִּכְסוּסוּ לְבְּלַאסִין לִי פִּיהוּם דְּהוֹן קָתִיר, חַ'לִי הֵימ יִבַּת לֵילָה קַמְלָה. בָּצָהר רַשִּׁי שְּוִיָּה לִחְ'ל עַל הַעֲגִינָה, בַּאש תְּעַשֵּׂה פְּקוּעָאוֹת, מַסִּח בְּפוּטָה רַטְבָה, סָאפִי, דָּאִימָה רָה נָקִי.